Unë tash nuk udhëtoj për me shku n’punë, po kur kom udhtu jom qu gjithë n’ora 7 e 15. Jom gut jom bo gati shpejt për 30 minuta edhe kom ec për 10 minuta me nxon autobusin. Autobusi ka ardhë gjithë në ora 8 e 5 minuta. Unë kom hyp në autobus, e kom pagu 50 cent biletën edhe kom udhtu në punë për 20 minuta edhe punën e kom kry në ora 7 e gjys’.